एक कुता स्वस्थ रैंणू कू दिन मां तीस से दुई घंटा तक व्यायाम करदू। अब ऊ कुता किं नस्लो च क्या उमर चा वेकी। वेकू आकार क्या चा कन शरीर चा कै प्रकारो चु किं जाती चू ईं बात पर निर्भर करदू। वन हमन देखी कि एक कुता थै तीस सी दुई घंटा चैंदू करसत कू।